À l'estæ, à quelli momenti da fin de agosto, che co-i primmi temporali se capisce che l'estæ a comensa à finî, che pe mi o l'é un momento de grande tristessa, ò donca a-i temporali gioioxi de primmaveia, che lascian o çê bleu netto.